<hesitation> Kuba aroho omugisa gwogenda eriguru, kumara ekiro kimu, kandi orugendo rwomwaka ninyoowe tendakwenzire kugyayo habwokuba omwaka gwekumara omwo nentambura nimbankoliremu ebintu bingi ebikungasa kandi kilo kimu obundi kye- ekyenkugedayo kumarayo obundi tininayo kyendatungamu ekyamani, just masemererwa gonka, nyowe abwange tendakwenzere kugyayo. <hesitation>